N’fakt ti nuk je kon ni shoqe e mirë për mu. Prej momentit që t’njoh je munu me manipulu çdo situatë edhe je munu m’i kthy krejt njerzt kundër meje. M’kanë tregu fjalt e tua krejt <hesitation> ma vonë që ti ke fol mas shpinës tem. Je munu me m’prish me krejt kolektivin e punës edhe me krejt shoqet e shkollës edhe nuk e vlersoj at’ sen hiq, kshtu nuk je shoqe e jemja prej sot e tutje.